shetladagru, برتكان gon ishetladagru, منقة gon shetladagru, naana gon ewradgru, filekon takedagru, oye gon ewradagru, rijla gon ewarun, nejhikon nejhi nejhimonikon nejhimon, lakin, yani fuwakih la ashriya lemungo burtukani malle dari, hamdilila.